لو كان بإمكاني اني كون طائر ليوم واحد اعتقد ان انا كان ممكن اختار اكون بغبغاء لان البغبغاء ألوانه جميله وزاهيه وجذابه وشخصيته مرحه وكمان البغبغاوات معروفه بقدرتها علي تقليد الاصوات والكلام وده اللي بيخليها مثيره للإهتمام عند البشر